Buéno̱, tsú akuáán rá, rí nda̱yo̱o̱ tsú akuáán jún rí nduyéꞌ rí ríꞌkhui̱ nurangutaꞌjee̱ rí <hesitation> náa̱ꞌ guꞌjúu̱n ma̱goo ma̱tha̱ ikhúún, natsimúu̱ ixi̱, natsimúu̱ ixi̱ nagóo̱ ruru̱thii̱n iná khamí nurangutaꞌjee̱ náa̱ꞌ rí khúwée̱ xúꞌkhui̱ rá, jngáa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ iꞌphi̱ iju̱mu̱ꞌ ikhúún numuu rí nda̱yo̱o̱ rí xógíꞌ ríꞌkhui̱ nurangutaꞌjee̱ ikhii̱n.